Ny kolontsaina any Inde fantatro a de ry zareo zay tsy misara-mianakavy, be da be izy miray trano ao ary ny eo am'fanambadiana koa ny an-dry zareo dia vady atolotra. Ry zareo ihany koa dia manao ny omby ho andriamanitra de tsy mihinana omby ry zareo.